ͻyɛ adwen papa na enya dɛ epɛ dɛ isie sika. Nyimpa dze ͻwͻ hͻ - ͻwͻ hͻ a na esie sika osiandɛ <noise> innyim dza ͻbͻto wo mber bi a ͻreba no. Epɛ dɛ isie sika a, yɛwͻ sikakorabea beberee wͻ hͻ a ibotum nye hͻn edzi dwuma ntsi mͻ - mosusu ama wo dɛ ebͻkͻ sikakorabea biara a ͻbɛn wo na enye hͻn akɛyɛ nhyehyɛɛ na afei, esie sika ama hͻn. Ama wo sika no ho anntͻ kyema biara.